أكيد لازم الشخص يتابع الأخبار، يشوف، <hesitation> أمور الدنيا، يشوف أمور الاقتصاد، أمور الدولة، وش صار اليوم؟ وش بيصير بكرة؟ وإيش الأخبار؟ لازم يكون الشخص دائما عنده معلومات باللي يصير حواليه من الدول ومن في الوطن نفسه. فلازم الشخص يكون دايما يتابع للأخبار، وهو له مزايا إنه يكون متابع وكذا.